Mitovitovy avao zany izy io zany,e magnenty match igny zany misy suspense zany izy igny da eo anao eo manohagny e gne équipe anao ao, alefa ngahy alefa ro, fa nefany hafa avao koa zany anao magnety spectacle igny, hira hainao aby e mandeha amigneo, sy m sy miandry ino zany anao laha magnety match iny zany anao mety hoe déçu anao aviteo laha ohatry ka resy gn'équipenao, aleo avao zany magnety spectacle.